Vetsupoti pump tüütäs niimuudu, et <hesitation> saq panõt tuu sinnäq vetsupotti ja sis tuu katt kõik ärq. Ja ku saq pääle vaotat sis sinnäq teküs suur rõhk, miä vaotas kõik takistusõq potist alla.